इज़्ज़त का मतलब है मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, या आदर। उदाहरण कुछ ये प्रकार होयल। इज़्ज़तदार इज़्ज़त रखने वाला। इज़्ज़त उतारना मर्यादा नष्ट करना। इज़्ज़त करना प्रतिष्ठा या सम्मान करना। इज़्ज़त खोना अपनी मर्यादा नष्ट करना। इज़्ज़त देना गौरवान्वित करना या महत्व बढ़ाना। इज़्ज़त पाना प्रतिष्ठा प्राप्त करना। इज़्ज़त बिगाड़ना प्रतिष्ठा नष्ट करना। इज़्ज़त रखना मर्यादा स्थिर रखना।